Utoolil ti kikuxtal jach jach ma'lo' men chen kik'uj kutz kutz'ajto'on a' kuxtalil chen la'ayti' patal uluk'sik to'on, a'lo' utoolil a' kikuxtalil ma' yan mak patal luk- luk'sik to'on kikuxtalil men la'ayti'oo' ma' ma' pataloo' uluk'sik to'on kikuxtalil, men ma' la'ayti'oo' utz'ajoo' to'on a' kuxtalil wa pa wa wa wilik intech b'aje'laj jo'mij uluk'sikoo' ti ti utukulil mak a'lo', men yaab' mak tan u- ukinsik, men yaab' mak tan ukinsik a' uwet'okoo' chen k'uj patal uluk'sik to'on a' ukikuxtalil.